Wato ma mbwabwurva shawara naiya ngǝ dzǝrǝ kumanǝ na ba kǝlaitǝra wato na gwutan dai wa tǝra ngi kanǝ zhi tǝ nja ɗana mana zha ngi nigha di miya ndwu wi khi ghǝ ama ani hadlǝn nǝ ndwu ˈma ma khi ǝghi duk wana nanǝ ndwi ko zwughi ko ndwa kuli ko nhali mi wana nanǝ ghǝnji na nǝgha vǝlǝ kwulan nja ka ghǝnji daidai panai ˈyarughuma vcǝlǝ kwula ghǝnji ko wzǝghi wa panai gha nǝ zdughǝ shi wa panai gha nǝ ndwara nkyangyi gha shi nǝgha vǝlǝ kulanja ghǝnji ama ma hadlǝn kam ani hadlǝn nǝ ndwangyi ma to sanan ka ɓukǝnna ani ngyi gha nǝgha dinga di miya ndwu ma ani nghi nǝmbwa kǝlǝ gha dzuvu kuma nǝgha gla shǝrǝ wsa wnu ma nga wana aikatarǝn laifiya mbwura tukuma gharǝma nǝgha tabbata chewa ma kǝllǝ gha mbwu tsu kuma na nǝ gha tabba chewa nǝgha tli laifiyi shǝ ghau Ghǝzǝ ri ɗa tǝ ya ɗa na nuwi dimiya nda ani nuw mǝl swa sa har nǝ nuw jimɓǝ damuwa ma ghǝ mba tari kǝshǝzǝ ma bu tǝ shawaza zam vala nǝ kǝni to swǝ nyi ji ri hadari shǝ nyi nda zǝ nyi jiri zǝm wǝ fursanu har wa ya kuma nǝ mǝmǝ ya ɗatlyi kǝl ko na nda ko wa nyi zǝ gabǝ mbwa bǝ ghyi zagabǝ mbwa puri babali ko wa nyi pana ya mǝl rayuwa sa nan ka bukǝ ma wa nyi jiri ka nǝ zǝ ma tǝ ma pa <hesitation> miya bibuli tǝ nja paza zǝ wa to ma aya nji ri paza kimɓǝ bibuli na kimɓǝ <hesitation> kari magana mǝ kwangǝ swara mǝ mbrifwangǝ ri wa to ma gyigyi mǝyi ghǝna parikǝ ghǝtǝn kǝl ghadlǝri wuyǝ nǝ fǝ mbǝ tlǝribǝ gha pa pa pa rikǝ ghǝtǝn tǝmɓǝ nyi ma hawashǝri ja maya yinkǝ pi tla gua mbwa kǝl gha hya kǝshǝ wa to yiri nǝna shawara tǝ vǝlaza kimɓǝ rayuwa ya wa vala na zǝ swa si